Uchitun kulik'sikoo' a' b'äk' kutz'ajb'il taab' ti'ij yaab' taab' ku- kutz'ikoo' ti ub'uutz' k'aak' te'lo' yan ub'uutz'el kutikintal kuluk' kujochikoo' ti junp'eel ti junp'eel kum kulik'sikoo', b'aylo' ku- kumentikoo' uchij, b'aje'laj ma', b'aje'laj ku- kuchäkoo' kuntz'ikoo' ti ti ukuuchil siisil kiwa'lik to'on ti ukuuchil siisil b'aje' <hesitation> a'lo' kuya'lb'il b'aje'laj refrigeradora uchitun ma' yan refrigeradora uchitun etel taab' ku- kuxot'ikoo' tulakal a' b'äk' kumentikoo' yaab' yaab' <hesitation> jiilil y ku- kujochikoo' taab' kulik'sikoo' te'lo' yan ma' u- u- umanil mixb'a'al ti'ij.